וועקיום קלינערס זענען דא צאמצונעמען שמוץ, סאו ס- ס- אנשטאט דארפן נוצן א בעזעם און ארומגיין איבעראל מיט א בעזעם, נאכדעם דארף מען עס אויפהייבן מיט א שאוול קען מען סתם נוצן א וועקיום קלינער, מ'גייט ארום מיט דעם און אלע עסן ווערט אריינגעסאקט אין די וועקיום קלינער און אזוי קען מען אויפרוימען סאך גרינג-.